Me'en nungua ca'a ninjin dnó'o, xhinjundavii di'ó, di'ó jun menicha'a nijintiuná te'é nakachi nuin iin na'á modon ni kuan cha'a kanukan jun ya'á ya'á, kuii onrio ya'á yucho ke'e xhionri'a nguen jun ñaña ni'ó ihó venjinon nrute hí ndanke tuvinka ké nguacha namen cha'a ujun tinana ndo'ó kuu kuaya tinana ndo'ó ho nrio tanana kue enke ujun nreniu ihá, yenjindo nruvenangui ndamentó ndekuu inka nuu nduvee nreniajia ni kendo yuku nravii. Kue'e cha'a tenana ndo'ó tekutucha'a chén jun.